nicka-alah. ayor. oh. ne-ze-zee. aka. achu ende-eze-zee ana. akor na-yefia. yie-greyi-sya. sta. waa mer. akor kali-womoh ina-ni-ikplede aya-ya. orr. ka woma-on amer. igboru ino-do-dor yie-gre-epa. iyie-waa akor baha cri-ibi aki-ibi. abi yiro. ododor-kala. asa lee-ayakurey ama waa mer aku bi astor. aka gegi meryi. yiee. achu ala yiee. aku. abi yrior. memer ni-igboru. ina-igboru ina dodor-waa. awey. etie mer. kalah. aleyi. kuna. mer eyie. ni-ni-ie isie-epa,-epa-paa. kieyi izie-etta-etta. ta. nende-eze-zee ana. ali-zenamar minzi. epa epa,-paa kali-etta. tte-tta. nena nede. eze-zee ana ali na-mer. ize-epa-epa. paa kali etta-tta-taa iyie isom wa noyii oh-yi. akia-zor-kali iwior kalor-onyior. ichruu. kali maro oro. isi. akia yazor-kalor. onyior ichiuu kali-maro obee-okorka amer. nu. na no-odede mer ahh kia. zor kalo-onyior. ichruu kpeta. obee-okorka awu. ija-jie orori-isi ikpede ibi. ya. ijiji kalor. ina-niyogor ya. ake na-no-mo-oro kie-si wi-oru. akia zee. ichruu kali-maro. memer no-oro-amer abi si-mer. yazeyi. ichruu. kali maro. yieku no-odede oro-ri isi-ya. orr kalo-onyior. arekeya akor-ba. onyio-ori zi epa. ya-za kali-ize-epa mer. keni chruu. kali maro-memer na-ma ahani-ni. neyie. ini-minzi epa-epa. kali. minzi. etta mer. ahh. kia. zee. enimer ize-epa. mer. ichruu kali maro ta Oro-ri. sta-sta. aleyi abayor. memer. nor ogbo-gba. isi akor mer. memer. nor ogbo-gba. isi akor. kalo-obuo. mer. memer-no- ogbo-gba. isi aki-imimemer. memer. nor-ogbo-gba isi. ne-echu-kro mer. oru. alah. ageyi okor-yor nor. chwi-nor igboru. odo-dor. aka. ayor. ki-igbo-ru na dodor. akor kalor. onyior. kor. kali-imimoh ki-igboru. ini-dodor. memer. ye-baa. awu. ija jie mer. ku bi-idola. oh-bor-beeh. waa beeh. nie-yefia. ma. ali-igboru orr. na. dodor mer aku-bi wu-wuu. ori-ri-nomeh. memer. ni-ebi. amer. abi. na-sta-asta. na-bi rie no. owu-ija-jie. mer. aku-oru-odo-opuu-epa-memer-